أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية والليبية، أحب التحدث باللغة الإنجليزية لأنها تتيح لي التواصل مع ثقافات مختلفة واكتساب المعرفة، بينما اللغة الليبية ترتبط بأصولي الثقافية وعائلتي.